Gii womi bânwomna bo, ŧubi ndaani ngi bâan ma, gee ga bboonj bânan waaji ginŧubna gembe. Bisgo, utúm wi suufi, utúmi gwilin megesaŧi béede go gbúŋ, gbúŋ gi ma. Unan gi ñangir a mñef biindi ma. Nñaana gisaage, unan womi wili uhii, uyeebi wembe we boonja a liite. Baso liiti hal mñefin hal be nfúda fúdani, winooni uwomni haj wee yyaant. Ndu uŧubnate we riŋu weewe, we nge yaant bari ndi wii ŧŧub mo unwomi doron mma unyaanti wi, baso ii lléb.